Ñanoiyae yayemongueta ñai guapɨka rendare yae yaemmmm ayemongueta ai yae semaendua ai ayemo maendua ai mopetiara kotɨ kotɨ yaeka yande rendara paraete yae, ouma arete yande rupitɨ yae kotɨ kotɨ yaeka yareko